ا دولفین معمولاًډیر هوښیار او ا با هوشه حیوانات دي، او همدارنګه د انسانانو سره مینه کوي او له مختلفو لارو، مختلفو حرکتونو په واسطه د انسانانو سره د مینې او د خبرې کولو او یا هم د خپلو احساساتو د څرګندولو اظهار کوي.